घरिअल् मने कोक्रोदैल <hesitation> गौनि <hesitation> हतैकौ ब खुगाकौ। <hesitation> धेइऔ थनै जिब् जुनर् प्रए कौ ओर्न जानै युस् कलमु ब देइनि बहेरौ गौनि <hesitation> सिगर्कलमु तकै गौनि हतैकै <hesitation> युस् कलमु। <hesitation> पिसर गौनि <hesitation> जि हतैनि जोरौ। <hesitation> धेइऔ थनै जुनर् ब बहेरौ <hesitation> थनै केदर् गेदर् जुनर् जेरे मै। <hesitation> अर पेलेक् पेलेक् अग्रानि देइलन्गु न पुइनै जि जुनर् प्रए थैअ बिह्कुर् कौ ओर्न नेइ धेइऔ गोन। लन्ग गौनि हतैकौ अर गौनि खुगाकौ पोवेर्फुल् खुगाकौ युस् कलमु। <hesitation> जिनि हेल्पौ पि गौनि सिगर्कलमु है यर <hesitation> गौनि उरिकु <hesitation> फुल्ल् कलमु लगिनौ हेल्प् कलमु।